Ɗum kaa ko joggi sikkoro ma ko sikkoro wattetee e muuɗum fuu. So ada yara mboyri fati ngaɗaa hen sikkoro. So aɗa yara cobbal fati ngaɗa hen sikkoro, ɗum e hono muuɗum. Kaa aɗa waawi ngaɗaa ɓiɓɓe leɗɗe seeɗan seeɗan. Ɗun woni ɓiɓɓe leɗɗe jogiiɗe sikkoro ɗee. <hesitation> Aɗe waawi ñaande seeɗan seeɗan mun.